Ma ei olõq ütegi eläjä man olnuq, kiä haisanuq väega hullustõ. A näütüses inne tuud, ku mi pinile naksimiq sääntsit hambapuhastuspulkõ andma, sis timä suu haisas' külh väega halvastõ.